वायाम की दिन चर्या मु वायाम रोजिना करू। इससे शरीर को संतुलन सही रेवे। और वायाम दोनों टाइम करो छे। जल्दी उठके हाथ पैर धोके और तेल की मालिश करके। सुबह वायाम करो जिसे हमरो शरीर सही रेवे। अपनो शरीर सही रेवे। और अपन दौड़ लगावा तो उसे भी अच्छों वायाम होवे। और इसे अपना शरीर मुलायम रेवे। ई वजह से अपने वायाम करनी चावे एमे योगासन हे प्राणायाम हे। सब तरह को वायाम करनी चावे इसे अपने शरीर की संतुष्टि बनी रेवे।